<hesitation> Ya, marobe e karazagna <hesitation> hagniny e, <hesitation> zay lazaigny fa hoe mampitombo mémoire, magnatsara mémoire, <hesitation> raha zao ôhatra chocolat, de ankotrana chocolat koa <hesitation> laoko leha <hesitation> be nofogny be regny karaha <hesitation> thon zao ôhatra, de ankotran'zay ko <hesitation> igny mo izy ty e?, sesame zao, voamaho agnisan'ny lazaigna hoe mampitombo mémoire.